अब कुत्‍ता भरिन कतरा घण्टा कैहदेउ दिनके ब्यायामके आवश्यकता परता, कसरतके आवश्यकता परता । कहना बातमे खासमे अब अतरे घण्टा परता कहना जहाँ तक मोहके पता ना है मुल खासमे कुत्‍ताभरिन काचिकहतियाँ ब्यायामके आवश्यकता अवश्य परता । काहिककि कुत्‍ताभर जब फेक दिख्बो खाना खैतिकिल फेक नेंग जितियाँ । यहँर उहँर दिनभर करतिक करतिक रहतियाँ यहका मतलब का जानजिता कहलेति कुत्‍ताभरिन दैनिक ब्यायामके आवश्यकता जरुरे है । अइसने करके घरपालुवा जौन कुत्‍ताभरिन दिख्बो कुइ फे मालिकभर कुत्‍ता पल्ले रखैतियाँ । उइने फेक अपन कुत्‍ताभरिन कबु यहँर उहँर निगैति रखैतियाँ तौ मोहके लगता कुत्‍ताभरिन ब्यायामके आवश्यकता ते है । कम्तिमे एक, दुइ घण्टा ते पक्के फे कुत्‍ताभरिन यहँर उहँर निगाइ परता । यहँर उहँर लैजाइ परता नहिंत कुत्‍ताभरिन खाना फेक नाइ पचता मै ते सुन्ले रुहुँ उहिमारे कुत्‍ताभरिन दैनिक ब्यायामके आवश्यकता है केहे सिकजिता । <noise>